Ma ka hui ʻana me koʻu mau hoa ʻo wau ka mea lohi mau. ʻAʻole wau hoʻolālā pono, a leila hōʻea lohi wau i ka hui ʻana. ʻO ia <hesitation> ka maʻamau. Eia naʻe inā hele pū mai ana kaʻu wahine me aʻu e hui ai me ko māua mau hoa, e hōʻea ʻeleu ana māua ʻoiai ʻo ia kona ʻano. He wahine ʻeleu, a ʻo wau ka lohi.